<...>Ñy fomba fikarakaràn-tsakafo maro. loko no manaitaitsy maré moa: -ñy fampiasà loko maro karazany. <shushes> noho fampiasan-teña ñy raha voajanahary maromaro; eo avao koa ñy fampiasan-teña ñy raha mi sakafo vaovao. tsiron-tsakafo vaovao zay ;ñy fampiasan-teña sôsy maro karazany. <shushes> rezay.